اوكي اول شي لازم ننظف الكاميرا او جهاز الموبايل او اش ما كان المهم ننظف العدسة مليح ونختار المكان تكون الإضاءة بينو مليحة وبعدين نحدد الزاوية النغيد ناخذ منا اذا كان شخص يغيد يطلع اطول الزاوية تكون من <> لي تحت واذا العكس بالأعلى الزاوية يعني من فوق